Ana bagdar basawwi jinene nadeef len shan katir ke ana bikanat gaid foga chat baterifihan gininat wa ba rid kan usur ke da banshi ba shifan wa fajir gabul ma afdur wa gabul ma amruk lel khidime kula bamshi ba dir le han al me wa yom an shakal ma ba hallike ba gulle mati usur amshi diri lel lel.